À Ulisse inta caverna de Polifemo, che l'é un pö a raxon pe-a quæ dapeu o deve fâ tutto quello viægio terribile che o piggia o nomme de Odissea. Penso pöi à Platon e o mito da caverna; ò a-i disegni che an trovou in Spagna, arte primitiva.